E!Da miarahaba anao Dokotera. Azafady ndraiky fa da nipody naharary koa an'iaho ato magnelo ka ombia zao gny mba mahafaky anao fa <noise> somary fa miakamiakatsy i ato fa tsy tantiko koa. Mba ataovo alohaloha laha mba mety zafady.